شكون الشخص لي اثؤ فيك خلال مسيرتك المهنيه شنوه المشروع لي غير مسار حياتك <hesitation> وقتاش كانت لحظة التحول في الحياة المهنيه نتاعك لي شعرت فيها انك حققت نجاح مبهر و ين تلقى الالهام باش تكتب لغنيات نتاعك ولا باش تادي ادوارك وعلاش تعتقد الي الجمهور مرتبط بالاعمال نتاعك